Ñy toetsy ny ñ'andro a Kôré antsimo añe: Misy moa ñy hafanà, aminy ñy fahavaratsy misy ñy ora ratiraty ro manintsy, <shushes> manahakan'izao ñy fisiany ñy haintany, ñy fisiany ñy tsioke <shushes> a Kôré antsimo añy.